Pucci ɓuri Zeɓra doggugo ɓo ɓewala naftira Zeɓra ha pellel konu seni Zeɓra bo ɓedo tawaɓe haa ladde on na bana pucci ba.